Zero, arivo, roa arivo, telo arivo, efatsy arivo, dimy arivo, enina arivo, fito arivo, valo arivo, sivy arivo, iray aly.